شوف ياعومار مادابيك نتايا ادا راك حايب تخشان وتولي واعر ودير الصحة مادابيك يعني تروح دير فلاصال دو سبور تروح الدير الميسكيلاسيون ترفد لحديد ودير الفوتينق صبح بكري وتاكل مليح بهادي جيب صحتك نشالله